سبزی چھِ کینٛہہ قٕسٕم: پنہٕ دار سبز، کرٛوٗسیفیرس سبزی، روٗٹ سبزی، پیاز تہٕ پالک باقٕے قٕسمٕک سبزی منٛز چھِ شٲمِل: کٔکٕر، کدو، ٹماٹر، مرٕژ، بینگن، سٹرنگ بینز، سبٕز مٹر، مکایہ، لیڈی سٕنٛز اوٚنٛگجہِ، تہٕ بیٖنز تہٕ باقی۔